Na matita è un pezzu di lignu cilìndricu longu, cu dintra na sticca di grafiti. Cu lu temperamatiti a una di li dui estremità di lu cilindru di lignu si fa na punta, accussì nesci fora lu pezzu di grafiti ca, passànnulu supra li fogghi di carta, lassa li signi. Accussì si po scrìviri e disignari.